मित खऱेआ उदकांत थांव अंमकां मेळता। मित काढूंव पॉयले सुवातेर दोर्यांतलें खऱे। दक एकटांनीं करून धाकतेआ पूळांनीं। घालतात हे उदक वोतांत सुखांक दवर्तात। उदक सुखल्यां उपरांत फाटीं मित उरतां। हें मित उदकांत धुवून कडतात धुवलें । म्होंटोंच तांतूं अंसलोली माट्टी आनी हेर। किताण्णु पोईस जातात पोरॉट एक पाव्त। हें धुवल्लें मित सुखोइतात आनी मित तैयार जाता।